Ya, tegna ilaigna fampiasagna ny rahaben'ny teknôlôjia fao tegna tsara, igny zany mbô ahaizagna hoe <hesitation> karakôry moa zany fanakalôzagna a fomba fandrahoàgna zio a- fomba fandrahoàgna izy zany karaha ta ny ary, karaha ta ny ôlo magnamboàtra raha araiky igny tsy nagnanjary hoe <hesitation> ie- tsy ianaragna karaha ta nianatra leçon-gny hoe a a vetivety mandeha eto fa le <hesitation> mizaha mankôry fomba fagnanaovan'olo araiky ro mahandro ro ty mahandro ty de mahaboàka goût hafa izy avy ake.